जसा की सड़क हेगी तो सड़क पे सफर की योजना कसा बनांगा। सड़क पे सफर अपण जीप, कार, बसा में बैठ के भी करा। अपण जीप में बैठ के वा चालांगा। बस में बैठ के वा चालांगा। सुबह जल्दी उठा। उठ के घूम बा जावा। घर पे साधन रेवे तो सभी घर का सफर पे जा सके।